Ko walusikira banki, ni taasisi ambayo wasaka kipadhi mpesa jaako kwa muda fulani ima ni mweri au wiki imiri au miaka isano msaka sita ni ofisi ambayo mamkika yoo fumwa mpesa pasiwa ruhusa ya mwatu na vahewa, ko wachungi na akaunti ukahewa namba yako ya siri kusina muhara muntutuku ko in maana wesaka tunza hela jaako au na una raha vii au yaboinja kintu chingi, kuboinya malango yako na kwatite vijiji ve sivamanyire benki yotakiwa tuboye taaratibu joo kifunza elimu ya benki.